Lotolbe ju eni aran god dohe ban boka di, sofna lim se man. Dense ogade fuda ogogo ju de, ogade tokore en ogade sarla. Dense lalli tabe indi am, se li raka di.